Usdalu vayakare kegh thuna kegh lamgh ga, kegh nzuko usna kada kada. To a dali yunda aghdimina hagi damog tuɗamal da lamungla. To ɗanul nda lamung ngane da koriyo, kada ina dakori, vasafta laha na na kanana, sufda sunal gwaɗa lamung hange, duk gwaɗunda korul nda lamangr nda guleng ɗamala lamung na ɗauda dʒa ɗuko, neche kagahange dara afsafna achu hurala afklal tuɗamal ngana na, kaɗa da mbitsukuchna to udʒinhunda da hye ɗuk nduhud gulen na nagu da kwaratan tumol chewa sanane givaɗunda tukorhanye gwin golo. To kaman yayin kana lataghuna ɗamala mbayina gorgra nda la haɗ kala ala haɗkala hahayachunda tukorhanye yoda hagu naham tu dʒira wurna kana nda yadunda hog nayin dʒira wurna, yalunda hog nahan dʒira ghamʒa nda yada da hog yayin dʒira ghamʒa, nda gulenge yada nogin dʒira hiya masere nda yadun da hog nahan dʒira hiya masare gargar gar graa. Gulenge ndʒuka ayin lauzurka, ndʒikaha lambayin wurka nda ndʒukayin ɗakana gar, gra. Zamne mba mbuɗa tundʒaku riga riga gutyan tu luwa <hesitation> avla zamana avla lamahana kana la kar masaye nda la chuɓ tundhana gabadaya kwiʒa kwiʒahang tundha, tala unduha jeb da mulwa, dungar gar gra. To kabga naya, yanʒu nana ɗamala da klalna kana na, da ɗughana mudʒinamawanda dayal gat kma gulenye ha gwaɗa lemung da dʒaɗuka. Vagh na yayin lan wala kanana, vita mamlal da ummana umma ngana vita mamla dauma, vita nanugha duhul tumakwa, to vita ɗau tuɗuhul ngama tu maku nganuna gu jeb ga muhgan maku ngane gu gal tu yaghwe, nagu njida, vita ɗawarnata makwa, rahita patakal makwa nagu nduhuhule nagu pulatamol kwabunda, almane unda sha kwiɗ gulenye, ana ɗaukagh tu makwo, ha maku ɗawantawo lambataham gulenye vulana vulahan tu maku. Nagu tsahafta lambinma maku ngane tlava dughalhambagh, ei agha ma kuna da jeb dat luma vitayana awuf ksa, shikena nagu ksufta mof, vita kafsalna langakul damaghgana. Markwambagh, nech yulenma dʒirwemech gulen riga rigal langata da mivin na hambu jeb ko dagawo. Nduhuhulin nagu da pul mpl tulman. To vaya ndʒuka umma avla yin. To unda shakwiɗ gulenye, vita ɗawanata makwa ɗau kagh tu makwa to nagu shukwabe nagu fat fite, gu bughal tul mane, sa laghaka tina kyapaghe, vita lagha laghaka tina kyapaghe, nagu bughaka tul mane, vita babughal lulmane, nagu fat fita umma vita fafal tu fita umma, nagu klafta molo, ko saganinga dinan makwa, ko makuche ko zugumche nagu klaff ma ku ngane nagu nɗanat hupan klaft ma ku ngane nagu hɗant hupan kwitha nagu ɓughasta dzagha da mahgu zalambun ndarviɗ tuma vayal tuma avlayin. To umma ngane vita tuɗaukat makuna, kada inunda tumogka, dunga ɗawantan makwa, gunda shakwiɗe ɗowid tuʒumane, unda shakwiɗe ko na thine mahgan makungane tu mog kune, ko buɗa tu ɓuɗala, ka ɗyiga ta jebl taɗyiga hiya, ko thuna mbete tu jeb kun damaganata tu maku ngine to vita jeb kunna gulenye makwe da dawaf ghirge, dadawat inaʒo da dawatinaka anch gulenye da ɗauwat grahin gulenye, ei hahaɗ kan shuɗaɗ dashukeb da buɗa haha lan shuɗad da shikeb. Damwa thinana gamsa ambaɗa afirkwa taghva hya kaɗa awinka. To antobaya antoba a graha duhul ngulenla dashikeb da mog thine gulena da dʒov han dadunda ɗawu tumak gra maku ngare. To maya maya nagu gwavuv giva hange neɗma nagu da ummata molo. To vaya ndʒuka luma a umma. To ndʒuka gulenye suk tuluwa vfaɗa kala kfaɗa juliya suk tuhuwa avlan mbayin, haha pin tuvo, haha wura, haha lakadura, haha han tuthaghya, haɗ gulen gurva, ilkire, unda mog dughalha nda gyaghalha. Wurang muna na neche gula, vaghna layu tuwaya lan masalmana na, to vaya nayin guleng tuwoyal tuyal wura. Wura nganana dungle tuhnulo, vitatu mogul wura gulengna dʒagha tewa baga lewa baba, tana thak thak yana maye mogul tu wura. To ha vathi thum thum gulenye to naye ndʒuka inunda. Tumog lamung. To vita kukuɗa naya gulenye am sarta thura, jebul da thura, patsal tuvahe vita patsa patsal tuvahe, gyigal tigyiga vita gyagigal tugyiga, ghar tghv, ghadʒal tughʒakamba, vita ghaghʒal ghʒakamba, nagu vata, vita tsafsal hiye gu ɗom tu gynye vita ɗama ɗama gulenye kowa gu ɗyig tu hiyine mamlal ta ɗyig hya ngana gulenye, zumane tu mogla. To vita maga magal taya vaya, tawa babana kowa chuhura, haɗ ina tumogulo daghwalha tajeb daʒd kafra, gyaghalha tajeb dadʒd tueɗyawa. Undashiɗe jeb da ɗom thuka undashiɗe jeb da muʒa, undashiɗe muhaha tajeb dats nda miya duriga bughata dunga gtha sukwa gha viya da maga thina uwaghal ndaviya don bliga dok tuʒda adaviya. To vita kukda naya gulengna, dugulpha zagha tewa a serta thurana munana, ana kabeb tivingigu, tin ndurnana tu kura tin ndurna nat thava tin ndurnana inana gu masasat. Tivinge nagu kaɓaɓata, nana jeb dats-tike nana daute dau tuwadogha vita wawal <hesitation> vita wawal dyagorana muna kyuɗa to inava hiya maserre, ndinana nagu gygate masta pulgha kaɗa mbala dʒaga tughta viya nagu da ɓalutal vita an kirufada viya vila kukɗina. toh n nchuhuhul gulenye vita dʒavadʒal tina maya undashekavi ɗe, tafatal ndashiba undashkwaɗe faɗa ana nana suda nana fulo to tumog vaya yayin.